<hesitation> esan-nomhan, ma-mie eba ekeke ni ma he, emie ma, i beans, owen-mhin ikpogi ani owen-mhon he he, ami owen-mhen isa-we, <hesitation> ebe kaka ami soya beans ami owen-mhen ke ke ke na ya lor abhe le olele eni eba na mien bhe esan so bhe no no dia-rio bhe naya le <hesitation> ne-mhen kake ema umuhe, iyan ono roni, ogha yi enu we khia ka de-mhun uwi ka kpale-eliyan, uwi ghi amen kagien, oga gien uwe he-eniyan yo, uwe gha he eni yan yo fo oghe mhen egioti se, cos ohe khian gu se-akpu uwe kue do he eni yan yo uwe gha ha-akpu yo ogha ga ugha kueyo, kueyo omhen egiu we khian kue yo seee uwi dooo Dumhen uwe khian dumheni, uwi do, du-mhen iyan, eni-yan mama sun, ogha mama sun uwe kue do ha-ukpu bede odo-kugbe uwi do dumhen mikie bho to, amienin ebho-eso ne ye iyan du-mhen, ewo girion mu-akpu yeren, esan ebhe ye iyo-kho dumhen, bhe nuwe ya ye iyan dumhen, uwi bhe ye iyokho du-mhen, uwe gha luo-ni fo ume muyo to, uwe mu uwen-mhen nuwe-khian ya lor, ogha yi owen-mhin ikpogi ogha-yi ogha amen uwe khian le, ogha ye engine, ogha yi obo uwe yo bo lor uwe gha samen ye <hesitation> uwa wa, uwi do-kpe buwe khian ya-le yo oo, elamhen, ogi yo, ogi ni omama khe-ke bhun wen-mhen na le bhe esan Awo rio-ogi yo no gha cent duwe oyan ri zene fua yo, oghaze ga aga ga bhe-eren, ikpo gi nkwe lorni uwe burro ye-ekpama kun uwe-ho-umhen yo bhe-ekpama kun uwe ki gia-ali ba sayo uwe gha gia libaso yo fo uwe hen-ehien ya, uwe gha ohue fo uwi doye kuye rohe lega-lega uwe gha lue fo uwi dosam en no hien <hesitation> amen nuwe ya la-lanmhen potu uwi do sayo uwi dho role lega-rohe lega oghie kugbeni uwi doburio ye eni uwa-wa ni owe gha burro yo fo, uwi dose-ebhi buele, uwe gha luoni fo oghi doh gha ga bhe-bha omhen egio yan ga se oriwo amama gin ye-eba bhe-esan ugha kolo-oriwo re ho-le ugha hohe fo egiu-we gualor no-riase. Uwe mha gualor no gha ria uwi mama hohe omhe-egio yan se enu-win mhin kpogi-ni uwi do-gha-gha yo ogha ga bhe-bha omhen gio-yan ga se, uwe ri-maggi yo ogha zetii omhen egio-yan tii seee uwe shie re, ogha-ye ohele uwe khian yan lor uwi samen ye-ren usamen yo orio gi uwe rie-yenu uwe kuamen, uwe gha rie yo for uwiri-izena fua yo, ehen nakale eya lohele, ohe rien rien bhe esan awi he ibo-bo yo ohele nuwe lobheki uwe bero ye ekpama ku, uwe sebhi yo yaralen bhe kpama ku, eni ekpamakin uwe muye uko khun amen noti bhe-ren ogha ze tere ti ti ti odoran, ogha ran uwi sabo abo shie-re ogha ran, elamhen ze gani uwi do burel yo ogha ti uho-umhen yo uri maggi yo uwe do ghia ebe yo. Ebume-khen omama huma bho uwe agi abume khen yo so emhen oleze-olele eba esa womama mi khian, eno-leleni uwe-gha rore <hesitation> uwe gharie ghe yo tor, uwi-yan lo-le-le uwe-gha muameye ren uwi-gio tu ogha tiii uwi dorolele mube-reyo ogha ze ga, ga, ga, ga, amama le uwe-gha lele uwi samon bhe he yo uwi-kia akue yo uwe gha ze kue yo kueyo uwi dosohe, uwe gha sun he uwe kue do samen ogieha yo uwi kue dosunemhen yo gbe oria oni uwi yan ghi ya lefo omama gha obho-eso bho yi-ukpe-va ya he bhe niyan ya like ehe elukpedeva omama gha ehen. Odo-ho-umhen yo gin libase yo, alibasa ayam ama len no na rien-rien oo ogho wi-hin bhe-nuwe khian ya like ele ogha-gha ogha ze gha ogha-edo-gha khere bhe nuwe ya like ele uwi da sebhi yo ogha khieru kere uwi shie re bhe ren oni oghi olele abhe ni yan, ebhi amama ya li-yan bhe-esan nun na rien-rien ebhi no gian, agha ri-putu yeren ukpe-le-eni yan ugha kpalor-kpalor, uwido-gia gia uwe-yamen kpe uhohe ye-uwa wa nore-eren uwi doh ye-ebhi no gian yan-lue ebhe-eso obhe ye fry yalo, ebhetin fry yo elibasa yalor nor gian esa mama yalor so uni ogi iyan abhe miye iyo khe-bo esan mama wo en yo-khe bo. Ebhe na ya liyan amte-yeren akpalo wa une yo and iyan agbe-le va amien-bho ebho so like, gualor ne-kpalor wa-ebho-eso egia-gia ya-khe, eso-eton ugha tooo ekhia-khia ese-bhi no-ghian yo irior ebho eso bhe yel-like ewe so oo ebhabhe mien-eba uwe-gha mue amen yeren, ogha tin uwe zi-igayi uzo kha, uzo kha, kha odo khin ena uwe len-ebu we khian ya gualor he so mama zeze, uwelen ebu-uwe you gualor he imu-uwe khian yai lue so <hesitation> aido-kpahowa kpalowa edo-gha gi-rio khio-khie khio-khie amuen ye-ekpan makun ye bhi ya ghe lo, so ani oghi iyan. Na-le eba bhe naya tenhahe uwe gha muel mehe men ye-ren amen ga-ti e e eya-amen nomhan tee ogha tee uwi-dosa-yi robber, uwe gha sayi robber uwi feko avie-igayi yo uwi yo-obor khue-len re-ghe, uwelen ebo-yan ze-ze sehe uwe ghadi-kpihion obor nowe yo omhan zeze ge bhe nuwe gualor we-kie zi gayi balle ogha khue-re gbe uwe-he-igayi bale ehen esan owo mama like oni na-le, then abhe mi-uwin-mhin ebe-kaka chenoni mama owin-mhen esan anything nebho lu-nia awe ilon-mhon-doh iwo-limhin ewo mama luo-noni, oni owon-mhe, esan enebe-kaka ni obhe rie ghe <hesitation> irio oya rien-rien ogha-de-ki-re ude-ebe keke nuwe khian ya lebekaka amien ebe-oriwo, ebe usira, ebe-alamhon-khon ebe-eke-kel na-ya le-ebe-kaka uwe gha do-dele ebe field ehen wi-do-dee. <hesitation> ikpedin uwe-gha de-ikpedin, ebe-eso amin uria-le le we domhen ebe esa bele edin enebeni ubere-edin ya-khe uwe-gha bero-yo-fo bhu-keren we-mue elebeni uwe muen you, ubiri-ikpedin yo no gha gha oni agha amama gio-go awo rie-eghe ogha ga ehen we-do zor ene-beni uwe yan ka du-mhun uwe bie-yo-do uwi gha do-mhen uwe gha ze duanhen ebe oghi sun wibie buele uwe gha bie bue le eni kpedin dosun rie-ebhi ladian <hesitation> egheni uwe-rie uwa-wa nuwe khian ya le uwe ne-le bale uwi do-mee-eni-din-ni yo bor-fuon, fuon enidin ni uwi do mah yo uwe gha mah fo ikpedin ebhi-hia fo-bho uwi do mue nu-wawa ni uwe-mu-ye-ren uwi gha le. <hesitation> ogha zee ti ti ti uwe he-elamhen-yo uwe-rio-ogiye ogi-ni, ai-miss ele bhe esan uwe musti rie-ele gha owen-mhen nuwe-le uwe-re maggi yo, uwe-re ehen, izelefua ibobo amama ya le no-na-rien-rien uwe gha kue yo fo uwi gha kueyo omama ti orie-egha ubhe-ren uwe-gha kue yo fo wido-biri ebe-nuu lor bhe-eki bue ere-re-re-khuru wido dan-mhon khuan-len righe si umhen nuwe gualor bho oge abi maggi nuwe gualor bhoa ose wi-do-rie ghe odo-ga ogha tin bhi-rio okhuru, ogha khuru se-bhe-enu-we ya gualor wesabo-do-shiere.